<noise> da nyaku sa <noise> mange acara mange pesta mange gereja mange ibadah biar mangeman biarse tetangga-tetangga e arisan mange apa <hesitation> nyaku tetap make rapi dari maedang juga sakomongondo lako ado tanja pinakian malako dua ammapapa pakena hari-hari jadi laenggenjo mapapakean nabale om papakean maondol om papakean magereja om papakean ma pesta paleleingan peno rapi dari samondol tiin sakondo aman lebei-lebeiman konera ado tanca malebei-lebeiman e sapa kenece ei sapa kegagaan naima pake-pake jadi maantu dabuman lewo kekuanetu'a satu papi pian pabersin pastriken o komondo lako-ko gagama pake-pake yado'no kenyaku-nyaku je sawean mondol setoronang kwaneramu natakondoang nampes umur <hesitation> muda do ampes umur enam puluan nyaku yai umur tujuh puluh tiga taon ha yotada ko kodong yo ampe seumur ya karna nyokupa ma pake-pake reipet kwa papakewean bale pakennolar komondol yanitu